Komun somia na utor anga, anga mo ro mana nero mana, nero mana me blik kone mepka kone. Alo mana lol yo ne ro mana ka me blik nero mana mepka mone ro mana me pur koto, <noise> kese dun mo ike tua ke kamui mo ro mana. Mana nga ta mungkone, ta varie komna education <noise> ke tiou anga lon ke ro <noise> mana ke ro mana <noise> anga lo ne dun angke nedun ang ke kapuru, nedun ano here kal pum nedun ano pe hua ngke nedun ano horek amo ke aunga vatano ike ro mana ike ro ike na pa lal ma horek o kena tutor mene horek ike na e mana me ne horek emana nga kakae e mana nga mepur. E mana nga mo habor blalol sier moto leuro <hesitation> anga kolo nga sene mpi. Ke mung kone mene ni mepur na leuro si ta vatono kese ro mana kore mo toni, <hesitation> kese ro mana ke ka to tiou lo mana si mo ro mana si siam. Keto gua komica vatono. E leuro nga na barani mepur anga time mung kone govman son tiou vatono ike va mana lo blaolm ke to leuro no sene ike siam lo mana lo bla lem ke ka mui mo to leuro na se ringom tom mo va ho se ringom tom mo diang kena to leuro mana nama kona anga vatono mana nsier alo ne <noise> vatono <noise> manga pur ta to bale ike tu va molo la guadi. Kero mana mo to bale manga pur ta to leuro ke tua va molalgua di ke ro mana. Keto bale keto leuro <noise> manga pur tato nuang. Ke tu va ke ro mana ke to <noise> nuang kona mana i no manga me bir ena ma, <noise> ke tiou lo mana na <noise> ne vasima sam vasi ma ke mo diang mo, mo vaho mana no manga me bir ena ma kero mana na ke lung mo leuro mo to leuro nga ike mimo na mana mene manga kapuru. Kena ro bung per ike na e herek alpum ike na e pe hua ngke, ke na mato vatono long vanem ke ro mana. Ke kamuimo ro bung per bung siam kese tiou mo ike ro mana. Mana ano ma me bir mana ansier ato vatono mana atolo dono mana no ma me bir kese ne ring ngom tom toro mana anga tanga lo dono ano manga pur orait kese mi ro mana manga me bir min ko todov na kese ne ro nani keke ni. Mo nani tonga vatono so siam kamui mo va buka, kese ne ro na to vatono kekeni, mo nani no manga me bir siam kamui mo ra buka. Kero ato vatono, kero ano manga me bir kero un lo manga me bir puanga to vatono sene pi kering ngo make toro mana ato vatono ke tiou alon ke toni kese ne moma i lung mo leuro me ke ro mana ma orait keka lung mo leuro sil ke gua a vatono va mana leuro ni buop va ne manga me bir sene mpi son tiou vatono mana nga lo blalom long vanem ke to tiou mo ro mana nama ke toni ko anga lo mana lol yo sona mung kone mara, mana mepur kusier birbir mo roie mana ke ro mana, mana son toke mo radel kese pise vatono si vadik ano manga me bir anga lo mana i ro mana. Kese rokuk molo men kese rokuk molo labuhe tonga toron nde vanem mana na lakap va ke kesama i ro mana ke go nga vatono vanem ke siam aun ke ka ro mana. Mana mo to puanga mepka, mo vanir vatono nsier, mo vanir herek amo sier kapuru, mo va o vatono nsier, mo va e tan ansier ko nama nga to puanga me blik siam mana mo to puanga mepka. Ke na ke ro mana mo to leuro ke to leuro ke to mana lo mana nga mo vasima ike vasima ke deltu ke diang. Ko alo mana lol yo komia somo mung kone mo ro mana, mana mepur, mepka kusier mo ro mana. Mo vakosier ade puanga meblik mo kusier mo to puanga mepka leuro na san pi. Leuro na ko buka kone ike ro mana keka ro mana anga lo puanga meblik siam ke ro mana lo puanga mepka. Ke tiou anga lon mo ike te leuro, ko sene siam aun ene lo bla lom pe siam. Ke mung a vatono ke ringo ma ke toro mana ato vatono, tolo dono, ko mana nga tolo manga me bir siam, long vanem keka to tiou anga lon. Ke ro mana sa mung kon ro mana horo ni mana nga to vatono ke kibung anga lon mana no manga me bir tintonga ke tiou along kese kibung alon ko ro mana son ro komu ma, ke ka mui mo mlo nani mo ker o va nani ma ke kai mo mlo va nani, mui ker o va nani ma. Nane somo radel vantem nani no manga me bir namo puana mepka na san pi, ro mana kere son deltu komun kero vantem ro nde <hesitation> toro kere puanga mepka sonpi mana gua komia ma siam monia ma.